Rô bòka Norvezy any ndray zen̈y, rô zen̈y tia mampiasa kà laoko kà ampiasain-drô. De mampiasa samô àby ren̈y rô. Mampiasa pirôdÿ bòka amy ronono. Aviô kà rô zen̈y <hesitation> tia mampiasa <hesitation> raha ino ma? Raha bòka amin'ny ôndrikôndriky àby ren̈y zen̈y ten̈a fiasa fampiasain-drô. Fa matetiky zen̈y laoko ny ten̈a tiandrô manano izy.